ข้อยกะเคยเปิดบัญชีธนาคารหั้นตั่ว สาเหตุที่ปิดกะญ้อนว่าดอกเบี้ยมันต่ำแล้วกะมีค่าธรรมเนียมรายเดือนแพง

กะบ่ยุ่งยากซับซ้อนเดะล่ะ เพราะว่าซุมื้อนี้มันเปิดแบบออนไลน์ได้ แค่โหลดแอปของธนาคารมากะมีบัญชีธนาคารแล้ว

ยามข้อยสิโอนเงินให้ผู้อื่น ข้อยกะโอนผ่านโทรศัพท์ข้อยนี่แหล้ว มันจั่งสะดวกสบาย บ่ยุ่งยาก

ข้อยสิแนะนำไปเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย เพราะว่าแอปพลิเคชันของเขามันบ่ค่อยล่ม มันเสถียรดี บ่คือจั่งธนาคารอื่น

ข้อยกะคิดว่ามันสำคัญเพราะว่ามันจ่ายเงินรับเงินได้สะดวกดี แล้วกะกะเก็บเงิน กะวางแผนการเงินได้หลาย

ข้อยคิดว่าควรมีการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ใซ้งานแค่สามเดือนต่อครั้งก็พอ เพราะว่าคันดู๋กว่านี้มันใซ้สิหนหวย

ข้อยกะฝากเงินประจำเดือนเทื่อละพัน ญ้อนหยังว่าติ กะญ้อนว่าข้อยบ่มีเงิน

ข้อยมักสิฝากเงินโดยการฝากเงินผ่านแอป เพราะว่ามันกะสะดวกสบาย บ่ต้องออกไปตากแดดกะกะ

ข้อยฝากเงินกะเพราะว่าอยากมีเงินเก็บ อยากรับดอกเบี้ยตอบแทนแล้วกะให้มันสะดวกต่อการกะจ่าย วางแผนการเงินแล้วกะเก็บเงินระยะยาว

กะควรต้องให้ความสำคัญส่ำกันตั่ว เป็นคนคือกัน เป็นลูกค้าไปกะบริการคือกัน

ข้อยคิดว่ามีความสำคัญหลายเติบเดะ เพราะว่าคันบ่มีเงินสำรองเก็บไว้ยามฉุกเฉินสิเฮ็ดจั่งใดล่ะ มันกะเดือดร้อนกันไปกะ

ข้อยคิดว่าการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ มันสิเข้ามาแทนที่การไปเฮ็ดอยู่สาขาอยู่ กะญ้อนว่ามันสะดวกสบายกว่า

การที่ให้ความสำคัญกับการออมเงินมันกะต้องดีกว่าการกะเงินอยู่แล้ว เพราะว่ามันเฮ็ดให้กะมีเงินหลายขึ้นตั่ว

ก็บ่ได้จำเป็นปานใด เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีของขวัญอย่างอื่นที่บ่ต้องใซ้เงินมันใซ้อาจจะพิเศษกว่า

ก็ควรต้องระงับการเฮ็ดธุรกรรมนั้นแล้วก็ต้องโอนเงินคืนมาให้เฮานั่นตั่ว

มีประโยชน์หลายเติบอยู่ คนเฮามันควรได้เรียนเรื่องเงินตั้งแต่น้อยน้อย ใหญ่ขึ้นมันจั่งบริหารจัดการได้ดี

ข้อยคิดว่ามันกะมีความโปร่งใสหลายเติบอยู่ เพราะว่ากะสามารถติดตามการกะเงินหรือว่าการบริการลูกค้าของธนาคารได้ผ่านมือถือ

ข้อยบ่เคยได้รับสิทธิพิเศษอิหยังดอก กะญ้อนว่ากะมันคนจน เงินในธนาคารมีบ่พอพัน

ก็ฟีเจอร์โอนเงินนั้นแหล้ว กะญ้อนว่าข้อยมันเป็นคนมีค่ากะจ่ายในชีวิตหลาย

ข้อยกะพ้อปัญหาหลายเติบอยู่ อย่างเช่นว่า เปิดแอปขึ้นมาแล้วมันกะค้าง มันกะโอนเงินบ่ได้

ข้อยคิดว่ามันกะกะประหยัดเวลาในการกะชีวิตหลายเติบอยู่เดะ เพราะว่ามันสะดวกสบาย บ่ต้องเดินทางไปฮอดสาขา ในการฝากเงิน โอนเงิน

ข้อยฮู้สึกบ่ค่อยมั่นใจปานใด เพราะว่าเห็นข่าวพวก พวกพนักงานธนาคารแอบขายข้อมูลลูกค้าให้พวก call center

ควรมีฟีเจอร์เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใซ้บริการ เพราะว่าซุมื้อนี้มิจฉาชีพมันหลาย

ข้อยกะคิดว่ามันมีประโยชน์อยู่เดะ อยากให้แจ้งเตือนในเรื่องเงินเข้าเงินออกหรือว่าธุรกรรมที่กะบ่ได้เป็นคนเฮ็ด

การโอนเงินผ่านแอปธนาคารนี่มันกะเป็นเรื่องดี เรื่องง่ายอยู่เดะ แต่ว่าอยากให้ปรับปรุงกะคือให้แอปมันเร็วกว่านี้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

กะกะให้ข้อยติดตามการกะจ่ายรายเดือนของข้อยได้ดีขึ้นอยู่ เฮ็ดให้ข้อยสามารถวางแผนการกะเงิน การเก็บเงินได้ดีขึ้น

ข้อยคิดว่าการสแกน QR code จ่ายเงินกะสะดวกสบายกะ เพราะว่ามันง่าย

ข้อยคิดว่ามันกะกะลดกระดาษได้หลาย เพราะว่าบ่จำเป็นต้องกะกระดาษในการกะแอปธนาคารเลย

ข้อยกะเคยตั้งค่าแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยอยู่ กะแจ้งเตือนเรื่องเงินเข้าเงินออกนี้ล่ะ

แม่น ข้อยคิดว่ามันควรมีการปรับปรุงเรื่องความเร็วในการใซ้งาน เพราะว่าบางทีมันใซ้ค้างเวลาข้อยสิจ่ายเงิน

มันกะต่างกันหลายเติบอยู่ แอปธนาคารมันสะดวกสบายเฮ็ดได้รวดเร็วกว่าการไปตู้ ATM

ข้อยคิดว่าการมีแอปธนาคารมันกะเฮ็ดให้ข้อยเข้าถึงการบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น เพราะว่ามันสามารถ ตรวจเช็กได้ผ่านทางมือถือเลย

ข้อยคิดว่าควรมีการสอนแล้วกะมีการแนะนำพวกผู้เฒ่าให้เพิ่นกะแอปเดะ เพราะว่าบ่อยากให้เพิ่นไปนั่งท่ากะกะอยู่หม้องสาขา

เรื่องความปลอดภัย ความเป็นส่วนโต ของผู้โตงานนี่ ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเลย เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็น แล้วโตเป็นเหตุผลในการเลือกโตงานบริการของธนาคาร

ข้อยคิดว่าควรมีการปรับปรุงให้มันเข้าใจง่ายง่าย เพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นมาใซ้เนี่ยมันจะได้เข้าใจได้

การใซ้แอปธนาคารเฮ็ดให้ชีวิตประจำวันของข้อย มันสะดวกสบายขึ้นกว่าแต่เก่าหลายเติบอยู่

ข้อยคิดว่าควรมีสิทธิพิเศษให้ดู๋ดู๋ ประมาณเดือนละเทื่อกะได้ เพราะว่ามันเป็นการดึงดูดให้คนมากะงานหลายขึ้น

ข้อยอยากปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องความเร็วในการสแกน ในการโอนเงิน เพราะว่ามันจั่งดึงดูดผู้ใซ้งานได้ เพราะว่ามันใซ้งานได้รวดเร็วแล้วใซ้สะดวกขึ้น

กะควรต้องมีการกะเหลือผู้พิการในการกะแอปนั่นตั่ว เพราะว่ามันจั่งสะดวกสบายกับเพิ่น

ข้อยกะค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลส่วนกะของข้อยอยู่เดะ เพราะว่าข้อยเห็นข่าวใน TV

กะควรต้องมีการให้คำแนะนำนั่นตั่ว เพราะว่ามันจั่งสามารถกะงานได้กะต้อง แล้วกะบ่กะเขาหลอก

คันข้อยลืมรหัสผ่านแอปธนาคาร ข้อยกะสแกนนิ้ว บ่ซั้นกะสแกนหน้า

ข้อยกะคิดว่าพวกรูปภาพ พวกไอคอน ในแอปธนาคารมันกะ กะง่าย เข้าใจง่ายอยู่เดะล่ะ

ข้อยว่ามันกะส่ำส่ำกันนั่นล่ะ เพราะว่า คัน โทรศัพท์เสียมันกะบ่ปลอดภัยคือกัน

ข้อยคิดว่าควรมีภาษาอีสานให้เลือกใซ้นำเดะ เพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่คนอีสานเพิ่นจั่งเข้าใจได้ง่ายง่าย

ซุมื้อนี้ยามไปกดเงินอยู่ตู้ ATM เขาบ่ใซ้บัตรกันแล้ว เพราะว่ามันจั่งสะดวกสบาย ใซ้การกดเงินสดในแอปนี่ล่ะ

ข้อยคิดว่าซุมื้อนี้มันบ่จำเป็นต้องใซ้บัตรในการใซ้จ่ายแล้ว เพราะว่าใซ้มีแอปธนาคารในมือถือใซ้อยู่แล้ว

ข้อยใซ้จ่ายในเรื่องการกินมากที่สุด เพราะว่าข้อยมักกิน

ยามข้อยซื้อของออนไลน์ ข้อยกะกะแอปธนาคารในการจ่ายนั้นแหล้ว ข้อยกะมักดี

ข้อยคิดว่าพกเงินสดมันกะดีกว่า เพราะว่าบางร้านเขากะบ่มี อั่น แนวให้จ่ายบัตร

ข้อยคิดว่าการใซ้บัตรเครดิตในการใซ้จ่ายมันใซ้มีความปลอดภัยดีอยู่ เพราะว่ามันใซ้มีเรื่องธนาคารที่มาใซ้จัดการในเรื่องความปลอดภัย ความเป็นส่วนใซ้ของผู้ใซ้งาน

ข้อยคิดว่าการใซ้บัตรเดบิตในการใซ้จ่ายมันใซ้มีความปลอดภัยหลายเติบอยู่ เพราะว่าธนาคารใซ้สิใซ้เข้ามาจัดการเรื่องความปลอดภัยของผู้ใซ้งาน

ยามไปเที่ยวในประเทศหรือว่าต่างประเทศนี่ข้อยกะพกอยู่ เพราะว่ามันกะสะดวกสบายหลายกว่าการพกเงินสดอยู่หลายเติบอยู่

ข้อยมักการจ่ายเงินผ่านมือถือ เพราะว่าข้อยฮู้สึกว่ามันสะดวกสบายหลายกว่า

เอ๋า คันมันเสียกะต้องไปแจ้งตำรวจแจ้งธนาคารหั้นตั่ว สิเฮ็ดจั่งใดได้

คิดว่าบัตรเดบิตเหมาะกับคนที่บ่ค่อยพกโทรศัพท์ในการใซ้แอปในการสแกนจ่ายเดะ

คือสิให้ยืมมันเป็นของส่วนโตของโต ให้ยืมเฮ็ดหยัง

บ่ให้ยืมนั่นแหล้ว บัดห่าเขาเอาไปใซ้เบิด ใซ้สิเฮ็ดจั่งใด

ข้อยคิดว่าอาจจะบ่ค่อยจำเป็นปานใด เพราะว่าเฮาเฮามี แอปธนาคารในมือถือในการจ่ายอยู่แล้ว

ข้อยคิดว่าการมีบัตรเดบิตมันกะยังบ่จำเป็นปานใดมั้ง เพราะว่ากะกะมีมือถือในการจ่ายเงินอยู่แล้ว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

การตรวจสอบรายการใซ้จ่ายในบัตรของข้อยนี่ ข้อยก็จะจะติดต่อธนาคารนั้นแหล้ว

ข้อยคิดว่ามันกะอาจสิเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเพราะว่าเฮ็ดให้กะสามารถกะเงินได้หลายขึ้น

ข้อยคิดว่ามันอาจสิมีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัย ปัญหาว่าเฮาไปผูกเข้ากับแอปแปลกแปลก มันเฮาสิดูดเงินเฮาออกไปได้

ข้อยคิดว่าการสมัครบัตรเครดิตมันกะยุ่งยากวุ่นวายอยู่ เพราะว่ามันกะเวลาโดน หลายขั้นตอน

ข้อยคิดว่าการสมัครบัตรเดบิตมันกะยุ่งยากอยู่ เพราะว่ามันกะเวลาโดน แล้วกะยุ่งยาก หลายขั้นตอน

ข้อยบ่เคยใซ้บัตรในการผ่อนชำระ เพราะว่ายามอยากได้หยังข้อยใซ้สิจ่ายเงินสด

ข้อยคิดว่ามันกะบ่ค่อยเหมาะปานใด เพราะว่ามันเฮ็ดให้กะกะเงินเกินกะสำหรับคนที่เริ่มเฮ็ดงานใหม่ใหม่

ข้อยคิดว่าการเลือกใซ้บัตรมันใซ้ต่างกัน เพราะว่าคนจนกับคนรวยเขาใซ้ใซ้บัตรบ่คือกัน ใซ้เงินบ่คือกัน

คันบัตรเครดิตมันเหมิดอายุ ข้อยเหมิดต้องไปต่ออายุมันละเนาะ

ข้อยเคยโทรไปแจ้งปัญหาอยู่ call center ของธนาคารอยู่ บริการบ่ค่อยดี ปากหมา

คันข้อยใซ้แอปธนาคารบ่ได้ ข้อยใซ้สิไปเช็กอินเทอร์เน็ตข้อยก่อน บัดห่าว่ามันล่มญ้อนอินเทอร์เน็ตข้อย

คิดว่า ข้อยคิดว่าการแจ้งทางโทรศัพท์มันสะดวกกว่า เพราะว่ามันสามารถแจ้งได้ทันทีเลย เพราะว่าโทรศัพท์อยู่ในมือเฮา

ข้อยคิดว่าการใซ้ใซ้ทางโซเชียลในการแก้ปัญหาของธนาคารเนี่ยใซ้เป็นวิธีที่เหมาะสมอยู่ เพราะว่ามันสามารถเฮ็ดได้รวดเร็ว

ถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นกับบัญชีของข้อย ข้อยกะสิแจ้งปัญหาผ่านการโทรหา call center ของทางธนาคาร เพราะว่ามันสามารถเฮ็ดได้รวดเร็ว แล้วก็กะปัญหาได้เร็ว

ข้อยคิดว่าธนาคารควรอบรมพนักงานให้เข้าใจปัญหาของลูกค้าหลายขึ้น แล้วกะเว้าให้ดีขึ้น เพราะว่าข้อยเคยกะพนักงานธนาคารด่า

ข้อยกะสิให้เกณฑ์การให้คะแนนจากประสิทธิภาพของการแก้ปัญหา ความรวดเร็วของการแก้ปัญหา

ข้อยคิดว่าการแจ้งปัญหากับธนาคารผ่านการโทรนี้ มันให้ประสิทธิภาพหลายกว่าเดะ เพราะว่ามันสามารถเฮ็ดให้เฮาเฮ็ดได้รวดเร็ว แล้วเขาเฮาตอบกลับมาได้รวดเร็ว

ถ้าสมมุติว่าตู้ ATM บ่คืนบัตรข้อย ข้อยกะสิโทรไปแจ้ง อยู่ธนาคารที่มีเบอร์ไว้ข้างตู้นั้นเดะ

ข้อยคิดว่าธนาคาร พนักงานธนาคารที่รับเรื่องแจ้งปัญหานี่ต้องเป็นคนใจเย็น ต้องเป็นคนเว้าม่วนแล้วกะมีใจบริการ เพราะว่ามันจั่งเฮ็ดให้ลูกค้านี่มัก

ข้อยกะสิปิดน้ำปิดไฟยามบ่กะ บ่จั่งซั้นกะสิปลูกป่า ปลูกต้นไม้ในชุมชน สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ป่า

มันกะยากหลายเติบอยู่ กะญ้อนว่าความเคยชินของคน สิให้ไปพกถุงผ้า พกแก้วน้ำ พกกล่องข้าว มันกะยุ่งยาก

อยากให้บ้านเฮาน่ะ มีอากาศบริสุทธิ์ บ่มีฝุ่นพิษ แล้วเฮามีต้นไม้หลายหลายเป็นพื้นที่สีเขียว แล้วเฮาอยากให้ชาวบ้านนั่นเฮากันเฮ็ดเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

ข้อยอยากปกป้องควายป่า กะญ้อนว่ามันใกล้สูญพันธุ์แล้ว แต่น้อยน้อยกะเคยเห็นอยู่ แต่ว่าซุมื้อนี้บ่เห็นมันแล้ว

ข้อยเป็นคนยโสธร กะเลยมักบุญบั้งไฟหลาย ยามฮอดประเพณี กะโฮมหมู่ โฮมญาติมารวมกัน ม่วนหลาย

ก็ควรต้องรักษาหั้นตั่วเนาะ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษเพิ่นส่งต่อมาให้ มีคุณค่าทางจิตใจแล้วกะเป็นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม

ข้อยคิดว่าบ่ค่อยสนใจปานใด เพราะว่าเทคโนโลยีแล้วก็ความบันเทิงแบบใหม่ใหม่มันกะเข้ามาหลาย

ข้อยกะสิตอบว่าบุญบั้งไฟนั้นแหล้ว กะญ้อนว่ามันม่วน แล้วมันกะมีเอกลักษณ์บ่คือจั่งผู้ใดเนาะ